La patata t'la büte ëndrinta a ün-a peila cun l'eva, t'la faze böi për 'na mezura e pöi t'la mange parei